<hesitation> minka saa landiike kan fuu mi wiyan hinnaade ana yaha. Yaha yiiloyoo warta. Ɗun nii non. Yaarude koyɗe muuɗun, ɗun non aɗa yaha e koyɗe maaɗa aɗa yiiltoyoo nokkuuji goɗɗuɗe ngartaa. <hesitation> ɗun kaa a waɗtaa hen sembe maaɗa sanne, s-p wanaa ɗun ko heddii kaseŋ kaa fu ana hasindinii e ngaɗaa sembe sporŋaaji keddiiɗi ɗii kaa.